﻿Ta wai shir yuwani yu shinkama ballon ya wa kam nin wa shin kar shadani kishi rimban pandi kuɓa kan cetayo kame kargo furo duk shinga mar rimbon ɓide diya yinda juk kar loon pandaiee ta ƙui kan shadu shin guɗai kan dajoon ƙui ma juk shingar rimbani shoo peɗau kama ƙangrugo shoumo kan kagrugo shoum momo kan shadi siɓayi mi kar daajani ti ku shira shuro kan daji na ti shiran chijau kan wati kuvon kan mo kan dashon kan ɓaɓuno shiki ma ɗian ta yangeryanger kar ƙangro mandi kan liyon ti shelle ke elankui mu guti shoi mun dia ɓan mandi rimbon juk ar karrum ka shin pomunim ma ƙargo ta rinbujo shoi kiiji shinga rimbugom monmoi shofugon ka peɗaii ta ɗia juk penan kar yu shuran paan kaii araianmoi shinga das̱ugon juɓi peɗau mije kar yuani shooi ta ɗia guanon inɗon pan peɗai penan kurani kurji mo wejina pengo ti s̱eki